Αν είχα πολλά λεφτά, ήταν να αγοράσω φα͘ΐν τζ̌αι προϊόντα πρώτης ανάγκης σε άτομα που βρίσκουνται σε περιοχές όπου συμβαίννει γενοκτονία, πόλεμος, ή ακόμα τζ̌αι για άτομα που εν' σε πολλά φτωχικές καταστάσεις.

"Νναι, ξέρω την παροιμία ""αλλού τον τρώει τζ̆αι αλλού κνήθεται"", που σημαίνει ότι άλλος του φταίει τζ̆αι άλλη εν' η ρίζα του προβλήματος."

Στην Κύπρο βρέθουμαι με φίλους σε καμιάν καφετέριαν ή στο πανεπιστήμιον, αλλά σε άλλους τόπους στην Ευρώπην προτιμούμεν να πηαίννουμεν σε ππικνίκ μες στα δάση.

Πάντα αρέσκαν μου οι αποχρώσεις του ροζ, τζ̆αι πάντα αρέσκαν μου οι παστέλ αποχρώσεις όπως το παστέλ το μπλε, ή το παστέλ το βιολεττίν. Αλλά αρέσκουν μου τζ̆αι πολλά χρώματα που εν' σκούρον μπλε, σκούρον λιλά, μα΄υρον.

Εν μου αρέσκουν γεννικά τα αθλήματα, αλλά αν το τρέξιμον τζ̌αι το κολύμπιν θεωρούνται ατομικά αθλήματα, τότε φαντάζομαι ότι προτιμώ τα ατομικά αθλήματα.

Όι, εν εσ̆ιόνιζεν ποττέ, τζ̆αι γεννικά εν εβρέθηκα ποττέ σε περιβάλλον που να σ̆ιονίζει πολλά ακόμα τζ̆αι στην Ευρώπην η εποχή που επήα εν εσ̆ιόνιζεν ιδιαίτερα σε σχέσην με άλλες.